أنا أجولك اختيار وسيلة المواصلات يعتمد على عدة عوامل, أول شي زي المسافة البسافرها كمان المناظر اللي أبغى أشوفها وبعد الوجت العندي، يعني الدراجة مرة حلوة للرحلات القصيرة و <hesitation> عشان أتمتع بالطبيعة كمان، والسيارة أسرع وأكثر راحة للمسافات الطويلة والقطار تجربة مميزة طبعًا وتجدر تستمتع بالمناظر <hesitation> من الشباك.